Pho zao o da lasopy vietnam tena malaza vita amin'ny paty vary e ampiarahandreo miaraky amin'ny hena sy ron-kena izay tena matsiro. Lafa lohantaona vaovao igny koa da matetiky ampiarahandreo miaraky amin'ny traka sy lovia misy haingohaingony mba hampatsirotsiro kokoa ny sakafo sy hanomezameza fahatsaratsarana azy.